Be zhat ema ajei gburunum ma se wena je be ma je ma goi je mase goide ma goi go na bɔɔ ma eface ebɔt ja jama sa jama maje goi aga ozap ma goi acei ma goi ofuru ma sana shaŋ acei ema ma yucase eyaa sana nyina ofuru naa ne enynkpa masi je maje odopɔ masi je odopɔ maje goi maba mabe zɛ shop ebwap mazɛ bi gya bi zɛ shop avɛɛ bi zɛ ŋara oŋui maba eba aŋa mada aŋa ajei gburu num pɔɔ amwot sa mwot se ma ŋara ma ba maseba tokpa se ma sat ma satra ajei gburunumo ma teŋ antaa koo ajei gburunum je shara ke aje saa dak ma dena amɛi Ma tokpa ajei gburu num ma ŋema anta ma neki onyi oze mase ŋɛma ajei gburunum pɔɔ ma kiɛ acei ma se kiɛ aceiyo ma kiɛ ma mashaŋ aga ozap ma shaŋ aga tonyi ma shaŋ awan ma shan <hesitation> egya kke si we si we ke se tonyi sama azei gburunum pɔɔ se onama sa nyi shaŋ be se ma vɛ mu shaŋ na nɛ na mu shaŋ ajeu gburunum po ne kɛ amei bɔ dot na agoo zapɔ na jei gbu na ago zapɔ kafi mushaŋ ajei gburnum muya mu neke ame bɔ dɔt muko shaŋ ajei gbirinumpɔ enje gya ezeze <noise> gema sit ovetɔ muko gema sit ovetɔ enke gya ezeze amma muko ze gema sit ovetɔ mushaŋ ebe ofan ki be. ofaŋ abwapɔ vɛɛ we vɛɛ we <hesitation> ebama aboma muko si zhoo ovetɔ <hesitation> a ajei gburunum pɔ we abama dege gɔɔ mu gya mu gya ɗɔ etonyi mu gya dɔɔ ego pwɛterɛ mu ya Mu so nyi tora ajei ajei gburunumps ke inmu tora ajei gburunnupɔ inmu ko tot gema na cicei bɔɔ mu gema ebɔkɔ amma de mu goi mu tot mu gema noo efep anasava mu bo tak muko tak efep anasara mu bo tokpa muko tokpa efep anasara mu bo tokpa muko tokpa efep nasara mu kie acei muke kie acei muya mu tar ajei gbumrunumps shaŋ muzhaŋ mushaŋ efep nasara zanaatak azhaŋ gema na ajei gburunumpɔ nɔ <hesitation> ovɛ so shaŋ ma vɛɛ dɔkɔ bine gya je kesha amɛk ba onume emat andyɔɔŋ afan gbem b ne gya amma na amɛkɔ na gbɛm onum mat ondyɔɔŋafan na gya ne gbɛp be ne gya amma na amɛkɔ na gbɛp be ne gya amma na amɛkɔ na gbɛp onum mat onydɔɔŋafan na gya ne efep nasara sana tak gema na ajei gburunum amma bebe ko sha amɛk na gya ajei gbururunum ne efepɔ doni bebe nɛ aga tonyi je we amai bebe nɛ na amɛkɔ muko si gya ajei gbrurunum mu gya ecem fut obai ecem lon ecem mu namu cu olon shaki namu fat obai mu foroi munyi Tot mo ozap etoi no ozap etoi shaŋ aei muko shaŋ acei namu shaŋ eben ojɛ tot ne kpotoro nɛ ko obai shinkafa tot no kpotoro nɛ ko obai shinkafa mu gya ko abaoi ajei gburunum mu gya naje shono shaŋ abe ayabi na nyina sabi etot aga muko tot ajei gburunum we deke awe ne eti elɛm muya muso tat fut obai fut obai ke muya muso tat ozap tot ozap namu kiɛ na mu shaŋ mu gya kpe eti lɛm atot eti-eti ejei gburunum ke shi tat eti eti ejei gburunum kke shi tat wɛwɛ aga tat mu tot naa naa efep mu fut mu gya no ozap mu gya jo ozop anasara bi sana kpaa egye kpaa awɛbi kasi nyi tot bi nyina se be cide sana kpa ke na tot na nɛɛ na fut nanɛ ede zhikapa kawo ide ajei gburunum ka we aje ajet mu dam muko dam aje ajet tɔ muko fut awono osen ka sen mug goje mu gya azeze namu Amma ajei gburunumpɔ nuko sa shaŋ amei namu adɔɔŋ na mu den amei mu fut no go kɔkɔrok mu gya no jut mu nene etɔ muya mu gya mu wikpa azu na mu ŋɔrɔk muko wikpa sunamu ŋorɔk muso go dade muso go eze ba muso si ge eze mu dole mu nyina se awɛ mu ide zana alot awɛ mu kanyi tot anyi je ede ka atot abanet a ge eze egya ke shono zhen ebi shine na zhat tabi ocu don ko nyi we ne je ajei gburunum ni baa oce saa je osak nase shate ocu den ko nyɛ we ne ykaci sana a gya sana tot ajei gbirunumni anyinɛ na etot ajei gbururunum agema se na amɛ tan na de cit no ovetɔ ze dɔɔ zuko dɔɔ sono zeze gya be na neke amɛ bɔɔ kafi naa fara ajei gburunum ka fara ajei gburunum dege gɔɔ muya mu ge ze gyaje bi nyina se awɛ bi ko ka je awa evaru anyi sa tot Mu ko se nyi se owɛ muya oje je gema na amɛ tanyi gema na amɛ barip aden ajei gburunum muya ajei gbruunm saa zeze gya be komu gema se shari gya don bise gya bi sene kpaa bise ne nyina se awɛ bi ba emu kpe mu tot ajei gburunum nyina owɛ mu den egɔɔ na mu nyina se ede saa ashaŋ aga ege kpa awɛ bi in ka se nyi kpaa bi nyi se be egya be sa kpa egya be sa tot egya be fekpa ko ovep na den ajei gburunum mukose kpaa feram na den ajei gburunumpɔ muko de ci oveto ko so gat obe ab zo zeze gya be shine shaŋ bine den ajei gburunum bine gema se ovetbine gema so ovet don na abe aze ze in ka be azeze namu shake aci shake acei me na zeze gya amma musu shoco ovet muya abe ofan mu go avɛ anetra vaa awɛ vaa bɛ dakki ajei gburunumpɔ In ka le no zoo muso shaŋ ovet ba akpa na be azeze gya ke vaa awe bi ko den ajei gburunum teke de oŋɔnɔ na den de na den amɛbo dɔɔt mɛk sa dɔɔt na ci gema ovet ka gema ovet muya ajei gburunum je dɔɔt je dɔɔt abwant gema muya jei gburunumpo azeze atonyi amwe aziŋ ko na zu kona mu ko ne etɔ aŋɔɔrok je na amma muko ko sho mu ko se shoo ovet wa be fan nyishini shaŋ avɛɛ bi nyina ze awe bi eto ajei gburunum